اول وظيفة كانت الي هي مراقب عمل ، فورمن، وتونستو بوقتا بشكل ما طبيعي ، لانو أول مرة اعتمد على نفسي واجيب فلوس للبيت، واشتغيتو عشوي لاهلي بوقتا وكانو فغحانين، فهذا الشي فغحني